Anggo masalah aha tong <hesitation> aha ma guarn pormaroha niba sada-sada halak i memang botul do nai dongkkon ni dongan-dongan ni di selidikan jolo <noise> aha nia sude sodara-sodara nia, au pe madung u alami do songaon <hesitation> alak bagas ku sannari ma, najolo pakma sikola ia di medan, ima di uin, uin sumatera utara emang tamatan sian i ia, utandai ia mulai <hesitation> margaul au rap ia adong ma mulai hampir lima taon, uselidi ko do sanga bia keluarga nia, abang nia kakak nia sude <hesitation> u selidiki, memang asal ni halai sian mandailing do sakampung do tai sakacamatan lain kampung, parpindah ni halai tu sosa, ima tu kampung <hesitation> ima tu padang lawas utara, padang lawas utara ma sannari tinggal ni alai, ima makehe do au tu alai an i pertama. Marmayam tu alaian, kaduana <hesitation> habis in tong, ima nahu aha ia di <hesitation> medan ubantu ia kuliah soni, adong biaya nia sadari, kuliah nia ubantu soni saotik-otik, uboto do ia sanga songon dia, ia inda songon nasannari parcemburu, usapai do sude sanga aha nia umak nia ayah nia akkang nia abang nia sude denggan do parsip kalak na, ai ima torus ma u bobohon so leng rap hami malangkah matobang. pertama-tama pe ba kehe au tu halai an u sapai orang tua nia tuor na saratus lima puluh juata nia i, bo igadis pe jekr an napala dapot i nikku, <hesitation> mulak au sian i karejo au sataon, sataon in tong biama nasude do, nnatu orang tua niba pe dikirim ma sude gaji niba, dia dapot i saratus lima puluh juta. I gadis pe bagas nadapot i, <hesitation> padua taon na buseng lek kehe au tusi mulak rap dohot ia, turun tong alhamdulillah turun muli kehe tu saratus juta, ahalai jabatan ni boru ni tulang nikku tong, bo kuliah es sada nia, belum tentu dabo tulang jeges karejo nia nikku, ettap namambasu pinggan do ia dot mambasu abit i bagas dia dong guna nia es sada i nikku bahat do es sada arjagal bakso nikku lek na isawit kon do harejo marbabo di saba ni halak an nikku, inda bah leng sai do anggo nadong sai nakkon so ro amu tuson bere oh jadi ma nikku, dung adong rasokin marbuka ate-ate nia na menek i, ima pa mulak au sian i buseng, mulak au tu medan harejo buseng dua taon, adong ma pala rasoki i u oban ma tusadun hepeng sappuluh juta son dia ma so bisa hami rap, in ma marbuka ma ate-ate i ni na menek, naroakku nara o marbuka-buka on dope ra marbuka-buka, isima isapai au sadia hepeng mu isi naudongkon ude ma tolu juta nikku. O sai masoni jolo naponting halal sajo masoni nakkon so bahat-bahat horjana sacukup ni hepeng muyu i ma nia, ison uang nikah dua juta satonga nia, siap ma sude i <hesitation> buku nikah, buku nikah dua kaka sada nia, tai ison ma hamu kawin na dibagas on, hu urus ma hamu tu sepeng aha namu <hesitation> tarsongon umpah nikah ni hamu nia, kehema tu sepeng tu hamian di musyawarahkon ma sude akka dohot uda anak boru kahanggi sude, so au mambuat boru tai perkawinanna di anak boru nikku, tai cuman numpang nikah ma au tu sadun nikku, oh jadima di urus ma tu aha <hesitation> tu panyabungan ningkalai tu kepela desa, kehema au pajolo tu kepala desa, di jalakan ma kepala desa di desa on, dapot ma ia di sabaon, leng por maroa tong namar rumah tangga on idia pentong kepala desa on di jalakan ma, adong na di kobun an kehe iba tusi oban pulpen niba doohot karotes niba, ingma dongkkon nia. Aha nai dokkon nia di tulis sude, baru di paketikkon tu fotokopy an, <hesitation> di paketikkon, di dokkon ia keboho tu kecamatan, keh ma iba tu kecamatan siabung kantor kaua, <hesitation> buat surat numpang nikah i kirim di padang lawas utara, buat ma ipe lek na ilik juo do iba disi harana gok halak nagiot kawin nagiot mambuat boru, harana isi anggo na isi ontong mempelai adoboru nai isuru halai mangaji, ado suru on muyu au mangaji nang na adong son daboru ku ningku, martat ma alai i au naro tuson nagiot mambuat surat nikah izin numpang nikah tu padang lawas u kirim data nai nikku, alhamdulillah lopas satonga hari i, ipentong leng na aha na iba leng namambayari do, leng nakehe juo ma na dua ratus i hepeng pe saotik do di tawar-tawar mantong jadi saratus lima puluh, baru berangkat adari ma iba tu <hesitation> panyabungan tu capil guarna. Kehe ma iba tusi papinda kaka niba paindah tu padang lawas, ima honok do naadong hepeng na nakaluar nia, bo soni dolai ibuk ningku olo nia, ise dolai guar ni ibu aha do naporlu diho guarku nia, su pasuo sakali na lek u boto ibu, okkon namarmain o ison sude ningku, olo nia okkon namarhepeng o baru kaluar surat na hijo i nia, harani inda tardaftar ko i cepeng nia, nanatardaftar u di cepeng nahebat maho nikku, adong do son guar mku nikku, inda dong muda nadihepenagn nia. bo sonon do giot mu nikkule, u talepon ma abang na karejo di kantor bupati, ro tusi le, dia alakna du alakna nikku di panggil ia tong sude, ipio ia sude marzipan do sude mabiar i. naulehen do urat i tongkin do baen halai lima menit do, anggo parabangan on, emang borat do perjuangan niba i namangurus-urus nagiot marumah tangga on. Harana sude tuor na tolu juta maia sude, ima torus tu kawin na dohot perangkat solat mantong sude, al-qur'an sada, abit tabusan talokung nia, madung, dung siap sude i kehe au berangkat tu halai an tu <hesitation> nadong urasa rasa-rasa cemburu nia harana dohot keluarga ni halai do au nadong huida, ima soni u niat kon sude tu nakawin ro inangta sude pataru epeng tu halai an anggo masalah-masalah adong. intina dua ribu lapan bolas ma rap hami, denggan-denggan nadong masalah i, dua ribu lapan bolas berangkat hami tu medan, dua ribu sambilan bolas adong covid, rencana marjagal marsiajar ma i bagas ni kakak, guarna pe baya mahok disi otomatis mabahat na di tandan alak-alak isi, nai ajaran ia do, disi ma ulai u ida ro aha nia, boru nia. Haran alak-alak isi muda ro, bo maroho ninna sada, madung mambuat boru ho madung papa tanda don anggik ni kakak, jalang bondon kakak doi nikku, jalang ia tai dong honok-honok ba adong do urasa rasa-erasa cemburu, sabulan dua bulan inda dong lala perubahan, dor torus ulala marbadai, marbadai marbadai <hesitation> nadong i be nakkon so torus hamu marjagal, mabiar au sattokkin nai sar-sar, harana adong do saotik parcemburu na nikku, jadi torus ma karejo u mangkenek ma sampe sannari mapojolo isi sampe tu skurity, mangkenek pe ibantong cemburu do ia, maudokkon do usia, au parkarejo lapangan nahokan di luar do au dari pada di lapangan dari pada kantoran nikku, mendingan o uboto karejo i dari pada sanga songon dia au lek karejoi, olo nimmu asi sannari lwng aha ho cemburu sajo. Ise dongan mu sadun tai na u oban doho tu parkarejoan. karejo iba saminggu di oban do hari sabtu hari minggu, <hesitation> masuk pe di tarik alai pe iba tu kantor di sapai hodo sanga adong adaboru nikku tusia, anggoiba natar aha i ba i guarn ape perusahan ni halak, nagiot adaboru nagiot bencong sude isi karejo di perusahan i i terserah ia. tai tong pala sapai halai dung mambuat boru doho, madung ningku tau di patanda do ho sanga tu ise nikku, asi songonon jadina nikku, sampe tong torus markareta pe nda malo ia, malo pe ia nda berani di dalan i, mulak maho tu hamuan tu sawit-sawit an ikku, sawit-sawit an tong nadong mobil nadong motor, adong pe naron mootr sakali saabad do lewat maroban buah ni sawit, anggo ison dung nadibonceng ma ia manjalaki karejo, dohot maiba tarlambat najolo manjalaki karejo ia, dung dapot kareja naon ima ntong na aha na parubah nia, in ma gajian ma ia. Partama opat lapan muda nasalah au, dokkon ia un godangan do gajikku sapala ho, bo nasongonon doma lai baya narohakku, baru udokkon tusia memang godang mada gaji mu tai ulang ko sonon tuau, mahonok daboi godang pe gaji niba nang gunan ni i genan ma menek gaji niba martahan iba torus nikku, ai tong adong rasokina adong pangurangan na dua ribu dua puluh tolu akhir ima pas nagiot mulak hamu tu huta, hona ma ia pangurangan tanngis, sataon ma ia memang nakarejo i, ai imada ulang nagincatu roa niba ningku <hesitation> berangkat ma arrayo dapot ma puaso mulak ma tuhuta, mulak tu huta naohonakan ma mule di halaian dari pada di ami an sampe mulak nara, jadi ma ondope mulak arrayo niba ma, tap ra marubah, idia giot mulak isido giot mulak tu sepeng, sadari nai so mulak ima berangkat hari sabtu nai, klangsung ma berangkat tu bogor on, ai inmatong mardalan sampe dua ribu dua opat. Dua pulu opat nai na hurang sehat ma tulang i, annggo na mulak ma boru nia on, anggo i napala i do napalai tulang mulak au karejo non mulak maia soni nikku, upaboa do denggan, bo soni parcuriga nia i ma tu iba bo, sanga aha ma sude nai dongkon nia ma namargandak ma naaha ma sude roa mu ma nikku, naso tahan be iba pabege-beg hobar on sajo, baen nadao rap donok sonon sajo baen ia tuau rakku, au titipkon ma ia tu tulang i selamana, sampe sannari nadong be hubungan nai be namangurus- urus oma tu pengadilan an. namanyosal o ia ba manyosal, nadong tong be gotap ma ulukku kon muda adong dapot ko songon au nabisa paoto-oto on mu nikku. nadong dapot ia on, mambaen status ma namarjoget-joget ma anga songon dia ma baen ma giot mu nakeluarga mu o mangidana nangku le, nang naisi au be sampe sannari nasada-sada ba omaa nadong be, tai tong sananri di huta ni hlai an ia i sosa, au pe ison au muda adong rasokina mulak au maligin dainang i, nai kehe au tu halai an bah. habis tu sepeng tu son do habis arrayo o abru dapot au surat-surat nai ba.